ف يوم من الأيام وحسن كان بيلعب في اوضته فجأة لقى باب صغير في الحيطة مكنش موجود قبل كده ، فتح الباب ودخل فيه واكتشف عالم غريب مليان باللون والضوء وهناك قابل كائنات سحرية وكل واحد فيهم كان عنده قصة يحكيها